Pues ät nta't sunpa tuwi' por que ät sunpa't mas este gallinas, por que tuwi' jete solo kyä'syajtyo'pa gente, solo este 'yaknatzjapa gente y en cambio este en cambio kasyi jete minä tzyajkyaju pyoka', nkä'syajpatä', entonce jete este nta tzyäjkyajpa mas, por que tumä tuwi' jete janu'sy wäjyajpa tyit, janu'sy este este pyor ka ijtu jejtzye ninhkä janu'syak wäjyajpa je popó, wäjyajpa jana'usyak, entonce entonce minpa äjtyä nkowiti' y nyäjapyatä ti'yajku nä wäju janu'sy mi solar por que nä'ijtumij tuwi', jiko äj nta't sunpa tuwi, äj sunpa't mas äj nkasyi.